هلا والله شنو اخبارك? انا اية وانت? كيف سمعتي عن الحفلة هذي? صراحة الاجواء هنا مرة حلوة تحس ان الناس مستمتعين تحب الحفلات دايما ولا هذي اول وحدة تجيها? انا احيانا احب اشارك في الفعاليات هذه لان دايما تكون فرصة للتعرف على ناس جديدة وايش الاشياء اللي تحبي تسويها في وقت فراغك؟